أكثر أيامي مثالية هي نهار نفيق الصباح على راحتي، مانيش نجري، صغاري يكونوا لاباس عليهم، شي ما تكونش عندي برشا التزامات في النهار هذاكا، نفيقو مع بعضنا، نقعدو نتلمو على الفطور مع بعضنا، من بعد كل حد يمشي يحضر الوجبات يقوم اللي لازما يعمله، من بعدها <hesitation> نقعد مع بعضنا، نعدو بقية النهار سوا في الخدمة ، سوا في ال اللعب مع بعظنا، هذايا هو أكثر نهار مثالي لوين نرقدو.